Torario sekolah te are sua'ne kite one su pikiran yuma oyamang ne papa sekolah e torario sep kumangase hari depan dari pada anak-anak kita toraire torario i kite one si kite kite tomangator mangase sekolah nda are mangase sekolah na kite nemu are suanim matohas- matohas ne ma mate'es sep a ara im mnagase sekolah te kite tiara mana dia takupang o tora dia tiara maga mapas na mapas sekolah na sekolah teko mangase mahal, tan ara kite mate'es kite ma-mate'es ma <hesitation> sekolah te kupang one suehe'ne na torario te kumangase i mangase to meng- mengese to mengganti torang to kite to naha hure'he torario te Ara sua'ne mera tuni papa sekolah su sd ara sua'ne papa sekolah te mayan te majadi sarjana ara e mangase najadi sarjana te to komangase e ara wi kite mamei kupang 0re mamei harta mangase nu harta te'e mera to majadi kanyas mangase tan ara kite mamei te mangase sekolah na jadi sarjana te teto ku mangase ohoan mangase maya ma ure